بش نمسح الفور نفتح- نفتح لغلاق ديالو نجيب الشيفونة نقية نمسح كلش كلش مليح ومبعدة نعاود نجيب الشيفونة وحدوخرى نزيد نمسح فوقها وهاو عندي فور نقي والحمد لله